My man ley labor ley ley type of work I like to do I just like to serve people sometime yeah you know like to serve people sometime like you know <hesitation> a waiter you know serving people at you know some bu- some of ley entertainment area like bar restaurant ijeh like to serve people la all. la la type of work hustle neh I like bro.